بفضل الأكل الحلو ولا الحادق <hesitation> بصراحة بفضل الحلو جدا ، م- بعشق حاجة اسمها حلو بس ممكن ف أوقات برضه أفضل الحادق عادي بس أكتر حاجة بحبها هي الحلو يعني بحب أعمل حاجات حلوة وبحب أشتريها من بره وبحب أكلها يعني بحب الحلو جدا حتى أنا بحاول أبطلها واستبدلها بحلو طبيعي مثلا زي ال <hesitation> التمر في سكر طبيعي العسل سكر طبيعي أو إن أنا اعمل كيكة بمكونات طبيعية مفهاش ضرر ليا